Te iin nja kua iin ndan nio naketo yuu yujuan yuan chi njan niño ndajan ndaketo yuu xava'a taka nuu nuu oté ono nujuan najaote njakun nuu njakun niño no'o tetuna naxa'a naketo tinja jan kaja nuu tanio takiti yuu nakiyu takan kakini yuu texavani yuu nandi ndonantia kayunanu, yikuan yikuande tuu nuxana iin kua ndandua atindaku yo ono tuu ndaketo yuo tikua ngua kia njakute ka'a naketo yuu njamini yuu tuve tama ma'a xao kivio nakue, yo yonkua kua naketo yuo yuokua uu unda niño njan iin yunnaketo yuo yuo.